сәлем достар сіздермен бірге айнель әмірхан және менің подкастым ой детокс
менің алғашқы қонағым ербол азанбек
біреуге бір ақпарат айту үшін де мысалы ааа
қазір оқып жүрген кітабым соны сұрайын деп отырсың ба иә оқып жүрген кітабым ол қазақ тілінде
ыыы бізде гарвардта оқып келген шыңғыс мұқан деген әріптесіміз бар мхм өте мықты жігіт
сол кісі мазмұндама деген қор ашып ііі әлемдік бестселлерлерді қазақшаға аударып жатыр ыыы оны саммари түрінде
ыыы мысалы жақында аударды көшбасшылық деген кітап
он ыыы ең үздік автордың кітабын алып соны қысқа қысқа нұсқа ыыы қазақшаға аударып бір кітапқа сыйдырды аха
ыыы менеджментіне қатысты екінші кітабын шығарды
сол екі кітапты өткенде жақында маған сыйға тартқан соны оқып жатырмын
сапасы қалай еді
сапасы өте жақсы ммм
сапасы өте жақсы өйткені мен осы туралы шыңғыспен сөйлесіп едім ол айтты не деп ыыы
өкінішке қарай бізде аудару аударма тілі аудару ы өте төмен деңгейге түсіп кетіпті
сондықтан ыыы бірнеше сатылы тексеруден редакциялаудан өткізіп аударған кезде сөзбе сөз емес
автордың айтып отырған ойын мағынасын ыыы қазақ аудиториясына лайықтап халыққа салып беріп жатырық дейді де
яғни ммм сосын мен кітапты алып оқып көрсем шынында да солай
ы шыңғыс бұл бағытта мынау қазақ ыыы тіліне аударудың аударманың жаңа бір үлгісін қалыптастырып жатыр деуге болады
ыыы қазір мен қатарынан оқып жатқан сол екі кітабым бар
сосын ыыы мені тағы бір таң қалдырған нәрсе ыыы қуаныш оңбай деген кәсіпкер әріптесіміз бар
ыыы сол қуаныштың екінші болма деген кітабын ыыы а неде меломанда көріп қалдым да
сосын ыыы тиражы мен құнын есептеп көрсем шамамен жүз елу жеті миллион теңгеге сатылыпты да
енді бұл жерде і маркетингтің күші өте мықты болды деп есептеймін
бірақ сонда да қызығушылығым оянып кетті де жүз елу жеті миллионға сатылған бұл қандай кітап ыыы деп оқиыншы деп ыыы оқыдым сатып алып соны оқып жатырмын қазір
ыыы екінші а оның қасында құпия деген бір кітабы бізге айтылмаған құпия біз айтпаған құпия қуаныш оңбайдың жаңа кітабы иә
сол сол құпияны ыыы алдым оны әлі оқыған жоқ бастаған жоқпын
ыыы осындай қазақ тіліндегі бизнес тақырыбында кітаптарды оқып жатырмын ыыы
өте жақсы бірақ бірақ енді бір нәрсе бар айта кететін нәрсе
ааа шетелдік кітаптарды оқып отырсақ олардың бәрі енді бизнесмендер бір ғана салаға өмірін арнаған адамдар да
мысалға алпысқа таяған кезде сол өмірін ыыы өткен жолына қарап отырып адамдарға кеңес беріп кітап жазады
бізде қазақстанда жап жас балалар пайда болады да
ештеңе көрмеген ііі өзінің атында бір жеті сегіз ыыы жауапкершілігі жшс дейміз ғой немесе жеке кәсіпкерлік деген тіркеп алған
оның айналым қаражаты білмеймін бір айына миллионға жете ме жетпей ме ііі
әйтеуір жалған жарнама әлеуметтік желідегі жарнамалар толтырып тастаған
миллион адам өмірін өзгерттік бестселлер деп қазір сыртына мұқабаны өздері қойып алатын болды ғой
сөйтіп сататын кітаптар өте көбейіп кетті
ыыы бұл қазақ тілдегі бизнес әдебиеттің құнын түсіріп жатыр
және ең сорақысы ы осыдан бір жыл бұрын ы менің форбске шыққан мақалаларымды жинап алып бір кәсіпкер деп жүрген жігіт ііі өз атынан кітап шығарған ұрлап
сөйтсе сөйтсе ыыы ол кітапты шымкенттегі бір газетте істейтін журналистке тапсырыс берген
сол журналист жазған ыыы енді мына кәсіпкер соны өзінің атынан кітап қылып шығарып отыр да
жарнамасы сұмдық енді
сол меломанда сатылыватыр қазір әлі сатылып тұр мхм
ыыы мен онымен соттасқан жоқпын
ыыы оған ыыы соттасу айтысу тартысу деген энергияң кетеді де
ондай айтыс тартыстың ортасынан көбіне алыс жүргім келеді
бірақ енді амал жоқ ы өзіңнің құқығыңды қорғау керек
қазақстанда авторлық құқық сақталуы керек иә
ыыы және ол бір белгілі бір бизнестің нысаны болса мысалы сол арқылы адам миллиондаған табыс тауып жатса